Ka njuka duniya njuka duniya na ala shartti shattliya aha sharta ndara aha sharta laye sharta ndarana vita sahaha ndarana eharaza ndara gulono mandana hama tarr talla badata ba hama tartalla tara ndara vita sasaha tara ndarana tartalle bata aha vita aha wurnaha vita aha koboha haɗeka gukajeb gukalabata jaka wurnaha koh tashe hessa koh tassh ghakana guka shukaha culka fata aha kobaha guka suka sugar koh tassh hessa koh tassh taka ndaragane kana sasah tara talle bata kawai tartalle batana gika suka tali wurnaha guka suka tan <hesitation> suga ha sasuka ta sugarna koh tass taka koh tassa hessade guka fatta guka sukata wurna koh tass hessade koh tassh talla guka fatt a guka ngarɗata sangasaka ta wura na tah be tafatalwo guka ngarɗata guka fatta toh fafaka wurna guka suka ta sugarha guka fata guka sukata mbalamaha guka fata atorh chakule chakolka tinna udara kenanba sasa lokacmi hama tartallatan kana kowa shirahava shirahade kowa monota <hesitation> lokocimi sasaha hama tar tallana kowa shirahave shirahvade guka shakuta sakusakuka talinaya guka fata Aha shinkafaha gulden guka ja. a tassh less koh talla koh tass ghakana guka fata ha mburakahowo guka suka buha ha mburakahowo guka suka tass hess ko tass ghakana guka fata sasaha ndara ngane ahang nedena kana mune sasa lokociniyi sasa tartalle batakaful kana sasade gullen allahamdulihah fiti ghaka anmsaka ba enɗasidi ghakanamsaka ha tallawo fiti ghesamsaka batttambaya ta mugul sallah ba to jagul tan basa basal tandara fiti ghesamsaka batt tahh fiti ghesamsaka batt tambayana enna ghakananmsakiya gulda jeɓɓe sallah da jugul gulowo da jeɓɓal ɗan sallah jeɓɓel dan sallah taha sudukowo vita aha uzinahama guka kalfta guka da mbazunta uzinaha langabla dandamban tunɗu gulle guka mbazun tuzinaha mbazunzaka tuzinahna gukaha kalfata gullen mbazuta <hesitation> mbazubazaka aha shaɗdahva ha gullen alfenge vita valada vala daɗanmban guka sakuta sukanaka anga uzinaha koh uzinaha ghakan hang koh uffada hang uzinaha sakun aka taha nahang ma shaddava alfin g guka sakunata tahang kaha ma guka suka ta shaddava alfenge hal nuhowo shaddaca nguzak jebb da jug a sallahwo enɗa fugu kura dadanmba n jeɓɓe da jug sallah na hall nohowo sahddava nguzakuwo koh nguzakaɗe vita nguzukubuwo guka mbazata mbazab mbuzaka ha ardaka amɗiy awo Guka pessana turare, pessanapessaka turare gukani da jeɓɓe gukani mbazuta chakanuka kari ta uzinaha chakanu chuku vaha gukani da jabbe karfe tambaya, karefe tambaya da jebba jebb dow da juguwo salla ngane ediya guka jebbe nda uzinaha tagavatak nda uzinaha guka sapata uzinaha lablakani tabaga edu ja jaugul salla <hesitation> sallah edina kakadalowo raqqa hesse mugulowo magamagel raqqa hessa aha wani adua. a gu lang malami guhang da maga adua. a gulma dadanmban arava dadanmban langambta vuka sukewdi ananu ka lang mallam da korrowo ama mbaka dadanmban ma vallama dadanmban laddani ananu gull da korow nda ndara bassahu ngane titi hessamsala batt tambaya ngane kenan toh basabamuwa kurakural muvalay a ngane gull da sukaha da mahga mana sa sal da mahga ngane fit hessa koh ghakana ka gulna aha koh li ghattak ulaha vita aha koboha ma nagumaka ghana <hesitation> ogaha guka ghanata ogowo gukani zuta nda uzinaha gukani dadata langabkan i da mahga thiwitaha mahga thiwita ha mahga thiwitaha gulda dadata daffana kaya ndaly marori kaya guka dadata guka chacata jebba li tahang daha li mahga garaha hi mahga thiwitaha kakah chacata daffana chacaka jebbe toh endda pata zukani nduzinaha Toh zuzakani ahali minti gullenga vita aha zaddalangbaha gulleng gu shakuda tali minti alli goro en barka da sallah kenan bar a da sallehe gul nda zarini shakudat aiss toh aha koboha ma da dadata ka chin cin guka suka ta flwa sasakuka flawa ndali ardi guka da chincin dadaka chincin gulleng guka tagata guka habata an leader guka valunta anga lambaha lambaha lambaha lith iwitaha lilambaha ali daha alli mahga daha guka langabta hunaska ta uzinaha nda daffa chincinayakaya nagu maka fata tahang guka lanbta taly mahar uda ɗaha watoshakalwa ya ka gulowo shakalwa laye kagul kenan skalwa ndaraya zarini na shakalwaya ndara shakalwa ndara ka guwolo magamagakani muvavaya kaka ɗakani alhamdulilah ngul angode allah angode an kakadalowa jamma kakadal jamma alhamdulilahi nagu maka jebbe da mugwo ziyara labla ka ɗan zugara nagu maka gagata yehgwe mahga lambaha kukade guka saha langabla dandamban tundu gullen tar hesse tobbatan ba. An tobba laya nda ndara tar hesse tobbatan kuka laya kukada ndara tar hessa ba gu tar hessa da sukuha sasa tar hessana gull laya sasa layana da ghunal li tha, a gul da sakna tali tha'a sakuasaku litha. a gul da hanowo hana hanalewo Alu thatakul guka da galfta ena hatakula lang nassare angul aha hatakula lang nassara kagulo no nagul sasakuta, shakuta salla wawo lokacin chithap chitha nango dubu dbue sakutalowo shaku sakual dubu dubuna gukah da passa gini gullen guka da jata sajakana guka da pahanta amɗiya gu da galuka guda galuku guka vall ena zowo medde ka vallka enna zowo aha ghuini talvalowo an ghatakul ngane ghatakula nassare gull korowo ndahng sakuwasakuaka taya ngane guka da gallowo ka valka emmi mahang nda gumi ngane nda enazo gu da galfata kanahta gu da galfta kaka ghang da galfta ghatakul ngane kadakada naye ngane vita laya hahanal tha. a zugnahe da han tha. a hanahahang vita haha kobo na dubu ghunga batt ghutafade ko dubu hessamsaka aha koboha maka suka thiwi tha. a guka fata vita hahata medde hahata thiwi tha. a maka nagu maka mbakata ghatakula nassarna kaya galtaka mahganakaya guka varta ghanata gulleng hanahanaka guka vulant anga lang thiwitaha daɗaka daffa na chanaka halunka taya hessa halanuka taya hessa halanuka taya kagul taga tagalowo laya kagol kenan magamagal layaya chika chikade toh zazuzal tina zowo alli chincinakaya zazuzalowo kowa <hesitation> farin chikiye mogulowo mugul malawa. Maya lokoci ngane toh mamaya ngane gullen sasa laya ngane ku kadade zazuzal tina zowo magam agal laya gu viya da sukaha sasa viya, viyaya gull dothowo gullen lokociya emmi gu viya da shagata shagasa viya guka da gera li ghudumaha guka jebbe tuluma gella shuka ghudumi shuka uvaɗi shuka thappada sasuka taya lahaya gullen gu fata kukada laya keba guviya da shukahaba gu <hesitation> shagasa gu viya da sukahaba bowo gull da tha. a emmi thalwa gul da tha. a emmi tha. a ta emmi guka da suka hulfaha guka da farata thuwa thathowaka hulfa wuranaha na guka da jebbe da muvaha gullen da fadata fadafaka ta uvahana tadda keheta uvahara guk a da jebba nda hulfa wuranahana kaya nda uzina ha kaya shagasa viya kenan shagasa viya guka da tarata thagowo guka da thagowo ta wurnana kaya tha thagakani ta wurna gukani da chan ta ghangi amdiya chancaka ta changi amdiya chancaka ta changiba har nda mokkoma vita nohaka guka chanta an wurnaha ngane uvaha tallaya uvaha tallaya ama da thagata thagaka enna kala ghakana amdiya chan tuhaza amdiya tuhuza guka chanta an tobbini wato tobtobiya chancaka tali tuhazana amdiya ndali mokko, thagthaga gabadaya kenabiba thiyow kenan ba daya shagasa dadamban ta <hesitation> arzikiyini gu da yafta